<noise> kalau aau ma ami koi koi ma ami tue ami wasaladi, wasaladi aweheu hatu metedihiu laku aku mama aku ba, jadi au tiap hari ma aku makanan kesukaan ma sinole, sinole ma wa kasiang au wale wasaladi ma akei rana ala apa musti tiap hari una sinoli, sinoli ma jadi aku mama ma setiap subuh subuh mepuna sinole aka au, au anu, au anu laku aku aamasa laku aku wale masa mama ma ami asinole itea awew lomeita, awew lomeita, awew loumeita ma ami hulei alawa, ami hulei ana au anahau, au anahwa ma hatokokari pau koi koi sala nama aa udapate ianu imama langsung au una ibarsioo, ibarsi ama meita nikome, au unaya ibarsi papeari au lope kak mama lae au lae me goreng ri. Mi goreng ri pea, mi puna mai rim me puna colo colo aka au, au anu ma mi keu rana bawanu mipuna laku bawanu, bawa rowo, wakidu jadi mipunau anu, au anu pea laku niko sinole nikome, awanu laku sinole nikome jadi kalau kamanu ami tue awale ma jarang ami anu ala paniko aku ba mi puna lawae, lawa imateeke duae jadi ada yang ami asinole, ami anu kasbi, ami anu suami ajadi setiap adi wata sinole adi pito suami laku kasbi, ami tahayane pise waktu imama mi keu wale wasaladi matai pise jadi, jarang ria ami anu ala kalu misie ma musia anu ala ma waktu jumaate, jumaate ma baru musia anu ala. Sebab kalu hari hari biasa ma musia lei hina ami wela nei hina ma alei rikeduma jarang paskali, jarang anu ala, jaman mama tahi musia pise musia nai tana pise apa tai pise ma jadi harus jumaate baru musia anu ala, mama masa masa matee ma awalae au koi koi ma ma jarang musia anu ala kalau hari laeng ma hee alei rikedu musia anuma ragan kasbi, papao mama jamang jamang mama kalau au tat au tatiwa ma hina hina laeng kawal awa lae hina laeng awa ledi nongkoul ma aku ba ma jaga mi kaei kasbi na hale merukadu. werukadu laku ala wale musia binongko mati ma, jadi jumaate ada yang kalu dapate kilo ala kiloi tidua tau kilo ma ami sukuwa aku mama mati jaga merukua riya mekuna kubure, baru ami anu tai bisa anu papeaaya sebab ala ma susa jaman hi mama susa karna. Waktu hi mama taimsiar pise, mo sakarang hihi baru anau anau sakarangi matir lei nei mesei wala au koi koi ma ami tatue awi au koi koi ami tatue leihina, ami tatue lehina rike dutaae ami te awale wasaladi, rea ama jadi jarang ami wela nei hina cuma wela ma jumaate. ajumaate adi masa, adi masa ma laku ami wela lena, lena lehale hatumete diu ma laku lale hina hau walae laa laku aku mama, aku ba, aku aau mamau ami tue ami duma oo, jadi waktu tetoti pea adi masa ami lena'ee, ami lena pea laawale strahat, ma mi lena idialei la awale mateeke magaribu ee, magaribu jadi ami strahat ma aku mama me puna, au anu aku anu pea niko mi anu ma nikome kasbe, sinole, suami, elai, anu anu mama anu inanui laku cuma alaku i'ianu nikome. Ianu cuma niko ianu, iya goreng laku colo colo ma sebab kalau ta akau aku kamananu suka ma colo colo ma, biar ta kalau tahai kua kua ma tei bisa ianu sebab kalu anu ma harus kamananu mama ee'kamananu mama hise sebab kalu tahi colo colo tai bisa, tai bisa ana anu riya nasakarang ni, sakarang hihi tai bisa au mus kalu anu riya au anu ma musti aku ala ma harus au sohaya, sohaya laku loko wa sebab kalu tita sohaya ma matei rasa kamanui ina nusu napa sebab kalu ite iteta soa kamanu tai bisa te anu'ee mama ala mai inusu ne me iter tia we rene aa jadi harus tea laku utanu kalau alei kang sakarang mas mas matiai utanu e'nei, sakarangi tapi misei mi tahae, tapi sakarang hi anare ma mas mas mati saanu utanu leihina rikedu jadi cuma matir sanang, irupai ri matir sanange matita eu latadu ma tita eu wasaladi au wale matitaeu tana utanu ejadi ya lei sakarang siar sanang nei misea ami seo rene, rene naujubilla minjalik rene pea rene karna akeu rana utanu ma musti. Ite eu wasaladi loutu tapi sakarang hihi mas mas matiai matiai utanu wa lei rin hina mei nariken mateeke mata sala aoalagi miminloel tatehua wasaladi me harap gampang ne sukur banya reanida manawale mati elalo namlea mati sa mana bapa mantu kukalawan katayo ancor ma loloori baru tai ta asa lete duma siu, mau harap mana eweya mata onya selawa'aa ite terai pokalawanu pokori, sukur banya riya manawaleu mati laae kataakang hmm pkalawan ancor binasa. <noise>